Ba kutsi' kwenta tikia chaa ni sani ba ninanj hia'a kwenta min ráj nachira' riki bbé cháj, nga ba rruhua tasinj riki bbé ni raj 'ngo hia'a sika' chan' raan ba riki ni, sa sisi min ráj namin nu'bi ñun riñan bbé cháj ni ba a'ngo hia'a kwenta ninaj ba riñanj, naki'hiaj nika ñunj riñan bbé ni sisi min ráj tikia'á nataj 'ngo lasu chaj ni, sisi ta ba 'ngo lasu nihia' ba ráj min ráj ka cháj ni ránj sun 'ngo kutsi', chiñan' chin' lí ba riñan ta ni ka'be ka 'ngo lasu chaj ta min nin' nej riñan rasun nej hia'a nej, kutsi' nej, kwenta bbé chaa sisi chakan rruhua bé ni ta rasun 'ngo hia'a sika' ba riñan ni, sisi kuntu ba bbé ni 'ngo kutsi' lí min ránj súnj ni ta min ta taran' nej hia'a nej kutsi' nej ba tikiá chaj ni.